Kalaka abi jna atsindangbala me'. Alawi’ ku me' waka mba atsi ndangbala. Ak'un okpokponyi, akun okpokpo epa, akun okpokpo eta. Akaa abanba okpokpo nzepa atsi egu kpa, waanba ikalalangange ozime naa uba me, i ka lalo ju naa! uba me'. Alababi itchi me, wa bi izrade ni yechwoya, wabun jee kpoyikpoyi, so that king, de nonya, kingba de yiendon omu alaba zi me ko ba inyi ziya alabunjime, wa bi Sira da wiemenyi. sra deni alo sro manyi mé (menyi aloa tsi yela me! na'), alosta da wa me wa biji wa woru ikun kuayi wei. alun ayi wei me, wa ba si. alaba tsi aribetse me wa bi isra de hi iroba alagba kan ye chuni orori wa alagba ta alaha ba wi manji onyarufu aba dun aba na me'. Alaban abana do me, waon atsi ela awa elele, wa igede ar wilmmanzi ada adawa, awoor le orio tsikun adawa. Awoh oroni wa, orilfrufru aleyi brugde me' Eeeh, aribacha' me', waba asre. Wa pu imondor ali'manzi ame ayi nakali bi gba me', wa pu imonder ading a wa. Ala wiimondor adung awa me, ki yela'bi achitchui, wa ba si, keyi wa yala aba pleajung. otah bore ame' wa along ha nong me abi sradawa. Alor sradawa me aka aba si arom ne tse, alor sradawa me, wu tsunde tsunde me, wubu hang aba ba atsi ava yela. Ala ba tsi awi yela, alung its ung ade tei me, wa war i menys adyng. Ala wu inenyi adung me wawy imany, adung me, atsi ndangbala alaba na ke hetche me wa ba baa abafu aba dung ala dung awa me, aki menyi ume abesta, wa woru ikun oma wi yela adung dimor demordimor, kpee'm aki'menyiong awu Aki imenyi ame ba ang be' ya' wu buiwu imenji adung. Kiye ala aba wi'meyi adung alaba woru kung me, wuji' mengi yeibu, wu ji'menyi ong ame ade yari Kor gung ni imondor Kaa ambung o! oru ala dung me; kaa ambung o! aki'modor abung ya <hesitation>